Taa kimmähe umbõlõ olõnõs, midä ma valmista. <hesitation> Ku ma tii näütüses nigu määnestki panniruuga, sis mullõ miildüs külh pandaq sojakastõt veidikene mano, selle et taa niimuudu tõmbus parõmbahe sisse. <hesitation> Aga üldsidselt ma pruugi iks harilikku suula.